Framein nani faidaie, lawhaga hafadosi, tarin batoni erin firgin nagara tarabiza lokikan, hital olikan, ay agar inuskerda muhtafiznga ashringa fiyosi yani <hesitation> hafdin ashreng alinaker.